Tsú akuáán, akuáán akuáán arriérá, akuáán riérú i̱thuu̱n áxu̱ꞌ. Rígá mbá yi̱i̱, náa̱ rí khúwá xkúꞌ skui̱, ikhí iwiꞌthíi̱n. Riándo̱o rí nagi̱ꞌdu̱u̱ naꞌni ruꞌphu, narudu̱u̱ꞌla ixi̱, ñúúꞌ ini̱ akuáán skui̱. Nagájnúu̱ rí miruꞌjun, nagóo̱ úri̱guí rúꞌkhue̱e̱, nuri̱guí nuru̱thi ríꞌkhue̱e̱ iná ríꞌhui̱ ikhii̱. Nurangoo̱, nurangoo xkúꞌ skui̱, tsú biéjuíi̱ má, biéjú má jayé, tsú chímba̱a̱ má, chímba̱a̱ má jayé. Pero nuñajuinꞌ, mbá e̱ka̱, mbá etangi̱i̱nlí, mbá igóo̱, mbá etangi̱i̱nlí. Nurangutaꞌjee̱ náa̱ iñúúꞌ rúꞌkhui̱, mu̱phi̱. Ñújngáá nurangutaꞌjee̱ rá. Porke rí ájndo̱ rí ma̱ꞌni rííí nda̱a̱ꞌ, yáá gatíí náa̱ rí awúún guꞌjúu̱n wáꞌdáa̱ rí mu̱phi̱ xkui̱ xi rá. Xkua̱ꞌnii jaꞌnii iyámáꞌjánmi̱jna̱ tsú akuáán. Nurangutaꞌjee̱ rí naꞌphi̱. Jamí xúꞌkhui̱ má nuni̱ mangaa, mí mu rí mijngii ikhí kathriga̱ cafée̱ nujndooꞌ, nagájnúu̱ miruꞌjun nurangoo̱, nurangutaꞌje náa̱ awúún iñáꞌ, ikhaa rúꞌkhui̱ ríándo̱ rí na̱ka̱nú nda̱a̱ꞌ mu̱phi̱, ikhaa rúꞌkhui̱ iꞌphi̱ xkui̱ rá. Ikhí rúꞌkhui̱ nagájnuu rí yoska, yoskúu̱n ikhii̱n. Rí yoska ríꞌkhui̱, wénú wáá ú para mi̱tha̱du, mi̱ra̱tha̱du tsígaꞌ, o̱o̱o̱ mi̱tha̱gíꞌmáá náa̱ níxtuun mbááá, mbá iduu kafée̱, o̱ mbá iduu xaxtu, o̱ mbá iduu ndxáma. Wénú yoskúún tsú akuáán. Xkua̱ꞌnii jaꞌnii ixni̱ꞌtsumijná tsú akuáán.